<noise> skwi diman ka giya aka ngetsa a azhe avatia man ka nza <hesitation> man ka dida a lekon asum ngidekake ko l'lekon kina ko t'sum man ka nza pa ko t'shell kina, ko t'kwosk ka ngets nɗihi, ka ngets mazlih man kina nza anduw kam kina nza lafiya andaa adei harka ngaya ɓi, k'ba kadei harka n'ngaɓi, ma sum kwaskɓa kina dei kwuska avinna akina zlumsed t'kwusk kina nzia avina, kina ndi mavrra asum stad kam n'ndna mazli ngai ɓ'ɗe, ko ka man kawai mazli en ɓwa ka ɗida sum, ka didga kwosk nduw diman kina gi kwosƙ kala stad avina kam, mazlingaya avasa. Ko to machine kadei kwusk kina zlaha kina gi mazlia ande ko twudum kina, kina zlaha ƙina gi mazlia andoa kawai tsakala vungai n'muna ka dei a <hesitation> gambo ru kasuwa ka zlaha ka tsin kazlan ngaya sata a machine nɗi diman kada ngats tawui skam ta ndi ta mazli ngaya, akirmangaya a dumngai bane ɗe kat- kaɓda Aman ka wai k'stad gine akanz agiɗa agiya ava bi ai, ngatsukun ndur <hesitation> skwi diman a dinga amama amaffai kamanga awai k'stad gine kagui skwi <hesitation> k'ndawa zhigila <hesitation> afaka huɗmamngai kaɓɗa ɗe ka tau giɗngaiɗa agia ɓiya ama ndwo dima ka ngots twudum, ko kwosk, ko lekona, en ndna mazlingaya, en ndna mandal ngaya avasa kina gi skwi kina avina halaw mazlingayaa da wai zlin gia, kwosk, kowai dei alekan, halaw en nzi kina avann kam, kina ndkina, kiramhi a dumamhir, wa zana skwi diman kada waya sata man ka ngotsa gay agiɗa zhugila, ko nga noliva ko nga matsinga, en dei zhigile aza, endei lahira aza, amana ata hakari, gisa ari tsew tsew tundaman, gawa a giɗa zhigile, k'mazli g'skam yi gaɗak skwi dimana a tsiw tsengin kaɓa en nzi duniya sata manka fau ndurɓi sata. Agiya ɓi man ka fau nduv ko skume ka wai t'duniya sat walai ka ngetsa, man ka tse dingai agiɗ kazlan ndihi ka ngetsa tsew giɗngaya aram an, kashikda wai skwi ndi aka pezl asiri giɗ ngaya aringaya kada lamana skwi ndihi ɓa man tagaɗak tswen t'ɓa, ka da tsweɓi, man ta gaɗak gekɗɓi gekda, kata ai gadana ennzi duniya sata skwakabi ama skwi ndoa andi manangaiya ɓi kakam amazliga, enzlin di man kada waya aka gaɗ sata komana ngaya mana ngaɓi, tunda kaɗa waya kagaɗ sa, endna manangaiɓi mana ngai kaɓa, tunda wai skwia tagaɗsa kada waya en wai- wai kabi ɗe, man manangai kada waya aɓi ba, to fau nduv askwi diman ko kwute ata vaka fau nduva avuna ka ɗa wai skwi avati t'si t'ngaɓi fau ndiv aƙa waya mana ngaya. Swali diman en waya t'duni sat kam fisi bilal lai kam, en ndna yi tsiball sosai yi tsi balla, yi waya kuma man yi tsaw yi tsin daɗi vuga man nga tsawa mazlihi ga nga ngoshe, yi tsin daɗi n'nga kumba yi wufa man yi staw boll ama man kaza t'wudun tukun katsi bolla ɓi kam, ka gi zlin ngidekeke ɓa va taki nda hand boll, vati boll kam ka giya ɓi ndia, wudi kinagiya ɓi kam en zebaki nawa halaw skwin diman a dabahi diman tanzi t'yam aza <hesitation> nda kilifa, nɗa tuwuriba tazit'pa, nda mine mine ba tazit'pa, skwihi avati tazi t'yam hala t'wui higa, t'zi t'yam.